<hesitation> Fanjava ny Desambra zen̈y <hesitation> faran̈y taon̈o, kômansy Janoary in̈y izy mamp- fanompoan̈a. De Janoary in̈y Desambra zay zen̈y eo amy zay efa mieritreritra ino raha atao jiàby ananaovan̈a veloma taon̈o àby in̈y, ieritreretan̈a ny raha ho avy kà.